Toothpast bo andir alun pa makelim, dun vala onha hoku akumpa sayo gonya. Ho si Toothpast man bakya a broj ma ko, mw ogan ni itam salte pat.